من الحيوانات الاليفة اللي انا بجد بحبها اوي الكلاب ، مع ان انا بخاف من جدا م القطط ، اغلب الناس ممكن تقول قطط بس انا عندي فوبيا من القطط وبخاف منهم جدا ومش بحبهم ، الكلاب هي احسن حيوانات ممكن الانسان يربيها لانها وفية جدا وممكن تزعل على صاحبها وتموت من كتر ما هي بتحب صاحبها ف انا بجد بحب الكلاب حلوين وبحمو و اوفياء